Kuis ma küdsä kardohkit? Noq, koori ärq, lõigu tükes, panõ panni pääle õlli, lasõ kuumas ja panõ nuuq kardohkatüküq panni pääle, sinnäq õli sisse, küdsä ärq. Võiuga saa ka tetäq. No nii umgiq. Suula ka pääle ja umgi valmis.